जेतिअ मोनोलो सेप्तेमो मा बुलि। सेप्तेमो मा जेतिअ मोनोलो अहे। जेतिअ मोनोलो एतु अहे जे सेप्तेमो मातु <hesitation> ए अहि बोलोग हेक् मा अहि असे। अरु लस्त् हेक् होत् अरु तिनि मा हे थके। भोसोर् अको नतु नयन् भनि ह बोलोइ। हेतु कर्ने सेप्तेमो मातु बेसिके <hesitation> हेक् होत् मा जेने लगे। अरु सेप्तेमो मातु भु बेसि गोरोम् होइ। <hesitation> अरु सेप्तेमो मातु ए खु बेसि गोरोमु पेले। अरु हेतु सेप्तेमो मा होते हेक् गोरोमु होइ। <hesitation> सेप्तेमो पिसोत् अरु गोरोम् न पोरे। अरु सेप्तेमो मातु ए खु बेसिके <hesitation> गोरोम् होइ। अरु हेतु मा होते हेक् होइ गोरोम्। अरु हेतु हेक् मा जेने लगे। करन् <hesitation> त पिसोत् ए अरु तिनि मा थके। त हेतु ए <hesitation> हेक् मा होत् जेने भब् अहे। मोनोलो ए भब् अहे। अरु <hesitation> मातु त मि मोनोलो ए अरु अहे। अरु सेप्तेमो मा होत् अमि हेक् होत् दिबोग् पलोन् कोरो। हेक् होत् दिबोग् इस्कुलो हेक् होत् दिबोग् सेप्तेम्बो हेक् होत् दिबोग् पलोन् कोर। हेतु मोनोलो ए अहे।